هوه ممكن يتحقق مش حاجة مستحيلة لكنه برضه محتاج جهود كبيرة. أول حاجة إن الدول ديه تعرف قيمة الإنسان اللي هيه مسؤولة عنه وإن هي ي <hesitation> يبقا فيه قوانين صارمة لكل الدول اللي هيه بتستولي علي خيرات غيرها وإن كل الدول دي تتنازل عن الطمع والجشع اللي صابها.